Bokhorogo kanma tupi bo kwbangma kaam ni bagwui kanjago jemon baseball tupi beane tupi fedora tupi satung ni tupi cowboy tupi beret tupi bucket tipi top tupi kwrak tupi. Baseball tupi khe baseball thwngfru kanjago tei beanie tupi khe kwchangma o kanjago. Fedora tupi khe naithokna bagwui kanjago tei staung ni tupi khe satung kutung o nongkhorfru kanajago. Cowboy tupi khe musuk misip murwkfru tei kami o ba kheto o kaam khaifru kanjago. Kwrak tupi khe kwrak kaam khaifru kanjago jemon sor tei building ni kaam khaifru kanjago.